الكون خلقه ربي، ربي هو الأصل متاع الكون بالنسبة لي أنا وبنتصور لي الناس كلها لازم يكونوا مقتعين بالفكرة هذه أنا بطبيعة أحترم آراء الآخرين الخلقه ربي كالقن فيكون ربي بعظمته بجلاله التفاصيل الموجودة هاذيك كمستحيل تكون ما حد صدفة جد التناسق أكيد مستحيل كان مش ربي.